Ehe ny fomba <hesitation> hisitrihan'ny biby sagnany zagny la miharotegna, ao ny mihanika ambony hazo, ao ny miady lavaky, ao koa ny milefa da sy tratragnao a sy io.